To arsilaamay, ii goono day aga hala ka k'a sohõ. Ay ham izey ra waŋ kaŋ ay ga humburu sosai sosai kaŋ b'a a maanu nin ama nin gana no din diya niga humbura nga kaci Muusu. Muusu wo z'a ni diya, b'a a mana nin hayo no a mana nin gana a mana nin hayo din diya ni bina ga pati. Haŋ kaŋ se no boro ga humburu Muusu. Guna Muusu wo d'a nin gana, ni san yana, ni si di Muusu mo ka ne way nima zuru, ni si Muusu mo gane nima zuru kaŋ don niman yana maa gaa se. Wadin mo no si te. Muusu guna a gaabun da nin, a moy zey ga humburandi, a ginda hamno ga humburandi, kuma inb don ga bay Muusu ga gaabu, Muusu ga gaabu, Muusu hay kulu no aga hin ka te ni se dan nga ma du nin maa gaa se. Guna ka di Muusu da b'a ka nga, a hami <hesitation> dabba fo di. Muusu aga kookari no za nga na too ka di, nga ma du karray zo kan pati. To a se no Muusu wo ga humburandi. Manci Muusu hinne no ga humburandi, ay wo day waŋ kaŋ ay ci nooya zama haŋ kaŋ yaŋ boro ga di ga humburu i ga baa gumo da manci boro bay nga soola nga boŋ se. To yaadin no Muusu da hayo goo da.